Fiatraikany voalohany aloha eo amin'ny fiarahamonina dia manatsara ny fiarahamonina izany hoe mampandroso ny fiarahamonina satria rehefa salama ny olona iray eo amin'ny fiarahamonina de mitombo ny hari-karenan'ny isan-tokatrano ah de mitombo ny hari-karenan'ny fiarahamonina, afaka miasa tsara ny olona mahazo fitsaboana tsara.